रशियन कल्चर खूप रीच आणि कॉम्प्लेक्स टेपस्ट्री वोवन फ्रॉम अ लॉन्ग आणि व्हेरिएड हिस्ट्री आहे। हायसार ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन फेथ खूप मोठं रोल प्ले करतात। रशियन फोल्क आर्ट आणि ट्रॅडिशन्स खूप इम्पॉर्टन्ट आहेत। स्ट्रॉंग ट्रॅडिशन्स सराउंडिंग हॉलिडेज आणि सेलिब्रेशन्स आहेत। "दाचा" (कंट्री कॉटेज) प्ले करता सिग्निफिकंट रोल फॅमिली लाईफ आन।